Pos yo… me tira a lleval consigu hatu col que vaiga a gustu peru dentri lo que más me pilra son los vaquerus i alpergatas, i si la orilla refresca pos un bombìn de lana. Paquí pa Çorita semus genti cenzilla i no semus fachendosus. Assinque no tengu de cuental-ti martingala denguna de dil arriscau, hateau o quasi que antruejau, qu'es lo que piensu deque veu a caúnu paí mu postinosu.